طبعا <hesitation> السلام العالمي ممكن يتحقق بس لازم نتعاون جميعا ونركز على الحوار بين الثقافات وحل المشاكل بدون عنف <hesitation> والتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة مثل التغيير المناخي والفقر.